تفضل السفر بالكرهبة هي أرتاح لحقيقة من البسكليت والتران حسب ما حكونا عليه السفرة فيه مش مريحة أنا تفضل أني أسافر أني أكون مرتاحة وأخته راحتي ما نحبش السفرة في الحاجات العامة خاصة السفرة الطويلة خاطر ما ناخدش راحتي فيها وما فماش خصوصية فيها البسكيلات لا متعبة.